Ichen a kasuwa kashe ape nvəng pa̱ nyeɗing anyangpa̱ ko nza nra pa̱ fangshat ngote iga kasuwa. iwong pi ga kasuwate iyemiro iva̱ ma piyap te ima ikur kakul mmìng ima imar kakul kakul mmìng ima ikondong iɓi pka ikal nkpang ko ìvá̱ng iyap, iwongpa̱ iya ìvá̱ngte yangta̱te ìvá̱ng bubwai ka̱ kasuwa, ìvá̱ng buya kaɓu ye ìvá̱ng iga dubu pa̱ parim ta̱ɓu yana makmak ka̱t ìvá̱ng iga dubu pa̱ parim ta̱ɓuyap adubu ɓuyap pishat nrote ɓugaɓu nim <hesitation> nrote ndava̱ iyem garu ka kasuwa mbwai iyem ru teɓuya naya mi naɓu pa̱ inyeɗing ka̱she pal adubu pa̱ parim ikondong yangta̱ma ikondong bwai ikondong miyap kishi a ikpang. iga mayem pa̱ a nbwai ikalong pizing. Kaɓuya kashe ikpang iga mayem ikondong a ìvá̱ng rotate igi yiya ifir nbwai ndarote gaɓuya iga dubu pa̱parimta ta̱mi naɓu ichu pitukun nrote gaɓuye chuka̱t ikaba ma ikaba bwai kpa ka̱ kasuwa ikaba ikpang iga mmayem pizing ikalong pi parim kigbal piparim kaɓuya ikaba ikpang iga mmayem pizing, yem bwai ka̱ kasuwa pa̱ makmak nrote gaɓu ya ifir mila ɓu pa̱ ikalong pizing ki gbal pi fangshat. ta̱ɓuye kaba ya ikpang iga mayem pizing, nrote ɓuga kasuwa te gaɓuya ikur ikpang iga mayem kpa mima ko ikalong pizing kigbal piparim imar te kakul onim ugarwa ashuga ta̱te oza̱ yil mak chit yangta̱ temi la oza pa̱ kang oza chikan nri giyem pa kpa- kpa ka̱t te imar ma imar bwai kpa gaɓuye imar a ikpang iga mayem pizing te. Uye imar ka̱pal ikalong kizing kigba̱l, nro ɓuga puyap abaima abaima abai abai nimbwai kpa ka̱ kasuwa ɓuya mi ɓid abai aga isəm piparim yangta̱ lamkat abai mi ɓid a isəm pitukun gachu a <hesitation> a igbal pizing kaɓuya abai ka̱ <hesitation> kasuwa, wanata kpa a <hesitation> mmì nganim iyemri mmì. ganim iyemri ma bwai ya ka̱ nva̱pa̱ uyap ka̱pal nbwai va̱ma mayi mayap mamat ka̱t kaɓuyap mmì nganim iyemri te ɓuyana kashe a akwolɓa anta̱ pa̱zing ta̱ milaɓu pa̱ ikalong pishaɗing kigba̱lpi piparim kaɓuyap mmì ganim iyemri ka̱ kasuwa. Wanatapka ɓuga pa̱na uyap akwap aga npa ka̱sharma anəmbwai kang iyapa̱ maɓu naya ka̱ nbwai ɓu yap iyemri ko imak ka̱kasuwa yemnim nbwai paɗi yangta̱ ka̱kasuwa, wanatapka zang azangti yap inak kiyemri pa̱na iri aɓyen izir ayi wa zangwa lefu abwai ka̱kasuwa kpa ɓuya mi kpa̱k aɓu wanta̱ pashat temi laɓu po igbal pipar gbal pishat iyemva̱ mayi mayap anaira simtukun ta̱ ya lamka̱t abwai makpari, a nshida shida ma nshida bwai nshida ɓuyap nshida igbal piparim ɓaga chu igbal pitukun ka ɓui nak kishi yem kang inəm wa ɗul aɓu